<hesitation> Alman en duu, so a ƴeewii, Bisiki mun en e sokkolaa mun en, e njaram mun ɓuri heewde. Sabi so a ƴeewii, markŋaaji ɗun woni enersii ɗii, njaramŋaaji ɗii fu hedde Alman ɓuri heewde itteede.